الرياظات إللي نحبها هي مثل رياظة رفع الأثقال- كرة القدم تتطلب قوة بدنية كبيرة، أما الرياظات الأخرى زي السباحة وال <hesitation> واليوجا فممكن نحتاجوها في المرونة <hesitation> في المرونة وتعطيك أكثر قوة يعني ظربك يعني، عندك من الريظات كرة السلة، كرة الطائرة، من الرياظات الممتعة جدا للعب مع الاصدقاء، فيها جو من المتعة.